Ɗum kam ɗum haanda, to himɓe tokkoyɓe te'aay ndañi jooni, to yeeso ɗo ɗum heɓataa himɓe, ɓe ustoto, himɓeeje ustoto no ɗuuɗi. ndikka sukaaɓe te'a jooni daña, gam jaango to hiɗbe maayi, ɗum heɓa goɗɗe himɓe.